Tɔ, kutun naa kɔ̄ nzamnmalɛ isa itsa mɛ isi tsa nwā kɔ̄ ba tsam munɔ nɛ kɛ. Ipɛrɛ blɛ nkɔ̄ osi zɔrɔ agā dɔ ladɔ̄ zɔrɔ mannyi kucɔ kɔ̄ ko wini ipɛrɛ si kɔ̄ ɔ dɔɔ nmaliza kɔ̄ ɔ cɔɔ nko kucɔ isa nɛ kɔ̄ a tsaa na ɔsɔ̄ tsa nwa nɛ kɔ̄ a tsaa na nɛ <hesitation> kutun kɔ̄ mɛ naa kɔ̄ nzɔrɔ amɛ nɛ kɛ. Nkɔ̄ isa nɛ dɔ̄ bɛ bɔ ngɔ ribli mɛ, ngɔ kuzunu mɛ kɔ̄ n ma nan kɔ̄ ba na nɔ agāblɛ munɔ gā kɔ̄ a dɔ̄ nayɛ mɛ, kalma a nmaliza mɛ kɔ̄ n dɔ munɔ kɔ̄ n pisɛ ida nɛ kɔ̄ nna nɔ munɔ, n na nɔ munɔ nɛ kɔ̄ n ma kɔ̄ n ma gbo, kɔ̄ kowini nnyɛ ani kɔ̄ kowini nnyɛ ani nɛ isabɛ n nunu nkɔlɔ, kɔ̄ nrɔ aya mɛ, nrɔ akpisha, nrɔ azho, nrɔ aya mɛ minyɛn kɔ̄ ba dɔ̄ murā nɛ, nrɔ murā itsi a lubala kɔ̄ la bɛ, nrɔ mucɔ mɛ, nrɔ mumru mɛ, kɔ̄ la bɛ cici kɔ̄ la bɛ za nmalɛ kɔ̄ la swe nkwalɛ nkɔ̄ adi aduwa kɔ̄ ba zɔrom mannyi kɔ̄ n kpɛ sake kpɛ ni musɔ̄ nwa nɛ kɔ̄ an kpɛ sake bɛ ɔsɔ̄. isa nwan kɔ̄ ntsa-ba tsam munɔ nɛ, kowini musɔ kɔ̄ n dinga kɔ̄ n zɔrɔ-nzɔrɔ nan-nzaɔrɔ nan kowini gāi kɔ̄ ambɛ nwan dzidzi kucɔ mɛ nsho si kutsa kutun kɔ̄ n kaa zɔrɔ nwanɛ kɔ̄ ntakɔ̄ si nda yuwɔɔn gɔ nwā kɔ̄ ankpɛ bɛ nɛ lukpɛ a minyɛ trɔ kɔ̄ nshoo kutsa kɔ̄ gbɛ kɔ̄ koo nna gbel shoopa kɔ̄ n bɛgu zɔrɔ kɔ̄ ntrɔ gbɛ muna. Gbɛ agā nza gɛ̄gɛ̄gɛ̄ de kɔ̄ minyɛn bɛ kɔ̄ ba bɛ zamnmalɛ nɛ ka adza rave ka minyɛkpo, isa nɛ adi isa kɔ̄ n ma zi lukpɛ ayɛ mɛ kɔ̄ koo, nzɔrɔ ize nnashoo kutsa kɔ̄ alɛ ize mɛ kpom, nyɛn kɔ̄ inɔ zɔrɔ mɛ ize ina yakaa kɔ̄ n kaa lɛ ize wɔ kpoo, domi adi isa zuzwa wa nwan kɔ̄ mɛni ɔsɔ̄ tsa kɔ̄ ba tsa mɛ kowini ipɛrɛ isi mannyi kɔ̄ akpɛ sake yuwɔngɔ nwan kɔ̄ an bɛ nwiijɛ bɛɛ nɛ inɔ saa kɔ̄ kowini ipɛrɛ isi kɔ̄ nzɔrɔ ira isa itsa ɔsɔ̄ musɔ̄ nga nɛ tsa itsa mɛ kowini ipɛrɛsi nnunkɔlɔ nkɔ̄ ndi naklodzi nna gbɛ nkwalɛ a nasara kɔ̄ ba lo niva nɛ, mannyi kɔ̄ minyɛn bɛ kɔ̄ ban bɛ kɔ̄ ba bɛ swe kɔ̄ ba zamnmalɛ ɔsɔ̄ mɛ nɛ nyɛn kɔ̄ adi natemoko kɔ̄ apisɛ imadi ko kuma apisɛ itsam agalo a bɛtsam ganɛ imɛ di nagā kɔ̄ n pisɛ itsa minyɛ n bɛ ganɛ kɔ̄ ntsa minyɛ isa nɛ. Adɔ̄ isa zuzwa nwā kɔ̄ nma zi lukpɛ ayɛ mɛ nwā kɔ̄ kowini ipɛrɛ isi kɔ̄ nzamnmalɛ ɔsɔ̄ minyɛ kucɔ kɔ̄. A yɔn gɔ nɛ don minyɛ lɛɛ, blɛ nyɛ blɛ batsaa an kpɛ keyi isa kɔ̄ ba tsaa nɛ muna a kpɛ zā ntrɔ muna. Nyɛ blɛ ba tsaa ivɔ̄ an kpɛ keyi ivɔ̄-isa ivɔ̄ drɔɔ muna, akpɛ zā ntrɔ muna. Tɔ imɛ osi a lɛm har gɔ musɔ̄ lɛɛ kɔ̄ ntsene nɛkɔ̄ mnmalɛ zan ko ni nkɔ̄ kay n kɔ̄ nlɛ mnmaliza nɛ jɛ lukpe ayɛ mɛ nyanya mɛ zā anzanɔ zwa muna kɔ̄ ngu bɛ kɔ̄ n zɔrɔ isa nɛ kɔ̄ nrɔ minyɛ kɔ̄ n kplɔ isa lo, zuzwa isalo lukpɛ ayɛ mɛ nwā kɔ̄ nrɔ minyɛ mɛ kɔ̄ la swenkwalɛ, la tā muna, la tā agiitā, ladakutrɔ ɔsɔ̄ ba akeyi nkpulo kɔ̄ n ma ira zi kɔ̄ la zɔrɔ ira ɔsɔ̄ ba, tɔ isa kɔ̄ imɛ nma zi lukpɛ ayɛ mɛ, isa itsa a mɛ nɛ kɛ na.